Na amɛk ema si owɛ ci ma tete ambe ada ema ebirija mavɛ ema si we lafiya ba masi engo eze ba a ya kama owe ovɛ eji har ma shoo onum enna ema owe ede aŋa ema sin je awa evaru ba na amɛk ma sin neke ambe ada ma embe zek ema zek enlaŋ alɛ eŋge ma amma na amɛk sa rica aba enje mwɛt kama onyi sa she nu lafiya amma kuma ba egyei ba egyɛru ema si enje awa evaru so ambe ema si teka emi akpan ankuri ende embi si ya awe ci mbi si we amvevei ende emu ya owɛ mu sa vɛ so that emi ciya owɛ teka enu sa we nu lafiya ba se emu kuma se emu ba yen ovɛ ni owe ema sa we nu lafiya ba a set eŋgeni edaŋa emi neke aset ba se egyɛi edaŋa emi neke aset ba se egyɛi ba a je kpu lala ce eda aŋa ena amɛkɔ ema sin enje yinke ogbose ema si nyi ema enje daki ogbose ema si nyi ema enje dai ogbose ema ba set da aŋa ba engyei ba dege laŋa ale ba egyei ba dege laŋa ale se laŋ ale amma ema sin kpaa su jara ŋke oze ba ema ba envesa akpo ba inzasi ba ambe ema ma suŋ em egya emi saje kpaa. Na awɛ ci embi yan kama embi ya kama embi kpaa oŋke oze ema suŋ emi akpaa and kuma awɛci saŋa sun amveve kpaa ker mbi neke sa set endɔɔ b ema suŋ emi akpaa ende mwe mbi sa je awa evaru don awɛce anvevei ba sa nyi ovɛ elaŋa alɛ sa haŋ. a haŋ ovɛ elaŋa alɛ ma neke aɛ ci ambe a kpaa amfani na mi ba a ya aje kpaa ovɛ oŋke oze kuma ovɛ na ovɛ suwe ŋke oze ba so ema sŋ emi ma suŋ mi ker emi neke awɛ wmi laŋa alɛ eda aŋ a afa domin gaskiya ema ma sin kpaa ma ya ba ampani egyɛi ba ema si ya oriba eŋyi ba amvevei ciii enyi ne da ce ma ema si un oferem ba da gaskiya ema min da iji ambømbɔnɔ ma agaje mbi teŋa ebirija tare na mbe embi vɛ ai embi si we nu lafiya mbi we eda aŋa ambɔ mbɔnɔ embe kɔ edɔɔ nɔ sa we eda asu amma odyoŋ sa yika ma ema ya ema son ma ya ema ya obgose ma aa gaskiya ema we na aŋgɔm adida ne yika ba nzasi ba so ker emi neke awɛ emi eda aŋa aje laŋa alɛ. Don ovɛ elaŋa alɛ su temekke mbi ba ewe si egba ba ebashi ba so ende ema si gba ema sin gyɛp anyi sa sa ka ba gba ndɔɔ ba ema suŋ emi ma suŋ emi ma suŋ mi ambe ada ayike awɛci saŋa son domin gaskiya ovɛ eji shi ne aeci ba egyei sa gyɛp emba dege ovɛ elaŋa alɛ ba ovɛ emakata amvevei ovɛ evaru baruwan mbenu ovɛ evaru emba ovɛ elaŋa alɛ muya ocɔƙbi owɛ nde egya sa we na ŋke nu ogbose emu mu su we adaa ena owɛ ema awa laŋa alɛ na mu awa laŋa alɛ nu ogbose mu emusu ony oŋke emusu kpa nu owɛ ba owɛ nde cɔkɔbi owɛ nde wa teke mu vɛ masi we nu lafiya ba tunde shike ma ambɔ mbɔnɔ ada mbe ba embe nu tunani egyei ba dege ovɛ eshoma mbe owɛ mu teke mu vɛ bani mu lafiya ba musu ciya ba ko owe eji ko owe ebirija owɛ mu sa teke mu sa go ce ba se neke eni ede aŋa ema suŋ mi ma suŋ emi mbe ada mbi akpaa ankuri akpaa ankuri ema suŋ mi ne ende owɛ mu a teke mu sa go eze ba kpaa otabaci ee owɛ sa weni lafiya nu makpu je oje ciya ee owe eji ko owe olaŋa alɛɛ ende ma owɛɛ ateta mu ebija ma. Niriga ni sho awa musu mipi so that eda sa sake kuma amma musu mipi ba musu je ciya ba mu nji na ne ko owe eji ko owe ebija anyan kpa a shaŋ awɛ mbi a je awa evaru ker mbi neke mbe alaŋa eda aŋa ema suŋ ma suŋ mi ne ema suŋ dori eme amɛ ku ema si kpaa ema ya kama kpaa masi nyi ema min daa ogbose ma ba ema suŋ mbi akpaa akuri ker mbi neke awɛ embi a ze laŋa ale eda aŋa osu yike mbi a emu yakama muje yike owɛ muje daki owɛ ba mu saki ogbose mu mu kuma daki owe muya su kpaa ba so ama suŋ mi ma suŋ mi na adida akpaa ankuri a yike owɛci mbe ende emba haka ba gaskiya awɛci mbɔɔ ema ya kama awa zhat egb egban embi ocɔkɔbi owɛ ende ma mu vuve nani teke aa je awa evaru a tetamu ebirija ende vɛɛ ema sin go eze ba ema we nu elaŋ avu ema ee eshe neenshe ne enshe a kpaa ankuri ker mbi neke awɛ aci ambe aci alaŋa alɛ ema suŋ mine ko dashike embi ya ende bisi jara su yike embi.